أول شي لازم تجيبين خيط طويل طبعاً ليش؟ لأنك لو جبتي خيط قصير وأنتي تخيطين وخلص معك الخيط راح توقفين ما راح تقدرين تكملين خياطة، فجيبي خيط طويل لفيه حوالين إصبعك وسوي عقدة في نهايته زي يعني أغلقيه يعني، خليه مغلق، نهاية مغلقة وبعدها ابدأي في الخياطة وحدة وحدة كل خرم تدخلين فيه الخيط وتطلعينه من الخرم الآخر وهكذا.